Sabur ra iwa e tolu, sabur iwa sa le sabur dapa <hesitation> dasow tu, sabur ra sa waluk i nai dafitofi, sabur ra sa waluk nai dabaras bingan mana. Sabur iwa nagama tata nusi kamuka-muka daruk tei tentang sabur ira bot naik tei sabur iwa ni asal usul ia bo mai jakarta bo ma kau. Matutu ora sasa iwa, sabura ra mulai muncul nai nagamata, anak tu sa tiwa su si daruk sabur ia bisa nai dasow si tu loka. I re dakuk sabur sosow i biasa nai kalau dasow sabur dasow dalela nai di watan di ubas-ubas mudan mana mudan-mudan mana ni ke di, nai ima di, nai fano di. A dasow kalau kaya sabur i nai ni watan ni loka, bo mau ke, ima tutu fano pasti mudan-mudan di sisi nabadein si ababis lo. Biasa orang tua falabon dasi data dalenga gol damuli mana watan di a mudan, bal mana, saka ni watan ni dasow fands wa iloka. Akibat sabur ia bot nai tei, si dasow tanpa dapaki sabur, tapi oras sang ari iwa sabur a inai loka liwa lenggol muni mau a ilu numin mosan ni ubas a te, watan numu mosan wa ubas sate, ke numu mudan i te, kalau sow pake a, sow sow ka sabur na watan numu laka i, watan numu barsi mo. Sabur fitofi a, sabur fitofi ra iwadawei nai datofi pakiang, datofi nini aladan gol, nini kada gol, nini kada tu ladan isi namudan-mudan isi sate Kalau datofi dapaki a, datofi tu sabur i laka e nini kada tu ladan i sate barsi loka. Sabur sa walu le dakuk sabur nai i tabaras bingan a, baras bingan iwa sabur iwa biasa sabur iwa dakuk i ningasan i sabur sika, sabur sika ia ia dawei nai dabaras bingan a. Me dakafanga, dakafanga mana si selesai loka i bingan a, balanga i sate bot a, ikan-ikan sumak mana wa bot a fasa-fasa resi mana wa balangan isi a, sabur si le dawei nai dabaras bingan tua balanga i sate. Jadi sabur ra iwa, untuk sampe oras yang ada iwa ni <hesitation> nagitenggi dasow sabur iwa ni e damana su cukup Nabantu si ababis loka, ngaamari segala hal da dasow dapaki <hesitation> daseka nai daseka dasoka nai di watan si, ni watan di <hesitation> mudan-mudan isi, natagi jau sebi lalu datofi a di <hesitation> ladan kada mana nai mudan-mudan isi sate ni mudan si sebi dabaras <hesitation> bingan balang sa te bot a wawaun fanga <hesitation> ikan bot, a nia fasa resi mana wa balanga isi, dasokat, da wei a sebi loka le. Bingan balanga sate, bisa da mana wa di tompat a woun loka. E lau a rei kefing mana kena sa ni ngasan e biasa daforu i paci bak. Paci bak Nagamari i tutuin sampe tu ni bobak iwa, nasow ira sabur ra ira natutu nai iwatan i tei loka. Sabur natutu ni watan i tei loka le nakuk o nagamari aku tutuin, tutu bobak iwa ku sow i sabur iwa tei oca tei waluk nai ku soka nai nugu watan nai mo ika nugu te, ima nugu te, fano nugu te, natutu nai nugu watan iwa tei loka. Lalu nagamari ni tata sa nakutan, nawe la le kasuka sosow tua, sow mole pakai sabur ra tei? Sabur iwa kalau tasow tapake i taseka nai nini watan si, nini mudan, nini kotur i nai nini watan isi sate nabadein. Lalu, nawela ka sow pake tei? Pace bak nafakawai nawali nai ni tata i sate Nakuk "tata aku me ku sow sabur i kalau ku soka ni watan nugu, ku sow abis kau modi nai watan nugu garis oca ni watan nugu langsung watan nugu nafuti". Ni tata nakutan i, ni tata rakutan nakuk "tete ba nawe la le kalau kau sow sabur ra ga soka nai a watan numu abis i watan numu nafuti?"Tete ba <hesitation> nafakawai nawali nai ni tata i sate. Nakuk o "tata, kalau aku fun nugu <hesitation> nai kumau kufakawai nai kau saja, iwa nagamari aku tutuin loka. Ngamari nugu tutuin nai nai le aku ira ku sow sow tasik a tarus laluku sow-sow tasik iwa, ku sow tasik abis wida kufakamis, wida ku saka ata ku fakamis". "Wida ku fakamis tei loka, a aku nugu sow-sow tasik i lebi wekan ni ku sow tasik abis ku fakamis tei wekan nagamau ku sow tasik abis ku fakamis. <hesitation> le nagamari aku nugu a nugu tasow-sow ku fakamis tei i le nugu watan manai su <hesitation> nabangat jau sebi dakuk o sabur i loka. Jadi sabur a macam ku sow ku sow kusoka nai kulela watan nugu ababis. Sele kusow ku seka nai watan i ababis langsung ku kumu garis nai watan nugu langsung watan nugu <hesitation> watan nugu isate nai mana i langsung futi. A naga mai ile tata aku i namanya aku i sabur ra loka i kusow ku o pake-pake sabur i tei loka. Kumu le lekan sosow pake-pake sabur ra tela mole, aku ku sow kupaki sabur i tei loka. Sebab ku pake sabur ra <hesitation> ale ku sow, ale ku sow ku pake sabur i mo". "So sow ra <hesitation> ku sosow tutu a, ku sow ata wa ata wa imo le kuwei ar wa <hesitation> wa man tompat si selesai walu mo le tatap ale a kusow habis i dutuk nai watan nugu a sek oca futi muncul. Dutuk nai watan nugu sek oca lea futi-futi i muncul namai watan nugu imo. Ale ku fakawai nai kumu loka ira, tata si kalau aku e ngasan sosow re <hesitation> ku suka ku sow tura sabur i tei loka. Ku sow fayun nai a kusow nugu tasik a abis kusaka ata ku <hesitation> siran tua ar matelas a fanda iloka tapi kalau guk kupea sabur mana itei loka. Fanda loka baba si"